Бубахшед, ки дер кардам. Парранда ба болои мошинам нишаст ва ман наметавонистам ҳаракат кунам, то ӯро натарсонам! Ман қарор додам, ки ба муҳити зист эҳтиром гузорам. Шояд каме аҷиб садо диҳад, вале рост аст. Имрӯз ҳатто табиат зидди сари вақт омадани ман буд.